समय शब्द अपने आप में ही गहराई और व्यभवता लायक है। ये एक ऐसे तत्व है जो न तो कोई ले सकता है। और न ही कोई इसको सही ढंग से समझ सकता है। समय को महत्त्व समझना और इसको सही दिशा में उपयोग करना। जीवन की सबसे बड़ी सीख में से एक है। समय अमूल्य होता है यह ऐसी चीज़ है जिसे आप संचित नहीं कर सकते। उधार नहीं ले सकते और न ही वापस पा सकते हैं। एक बार जो पल बीत जाता है वो इतिहास बन जाता है। समय सबसे बड़ा शिक्षक भी है समय जीवन की सबसे बड़ी पूँजी है। इसका बरतन नहीं करना चाहिए इसे सार्थक बनाना चाहिए और हर पल को महत्त्व देना चाहिए। क्योंकि समय अमूल्य है हर क्षण को पूरी तरह जियो और समय को सम्मान दो। अगर आप समय को सम्मान देंगे तो समय आपको भी सम्मान देगा।